ألعب التدريب يمكن كتم يمكن تكتم نفسك حوالي دجيجة عادي، أو أكثر، إذا كنت متهيأ نفسيا ومدرب على هيكي، لكن لازم يكون عندك تدريب كافي، بش ما تغرجش ولا يصير عندك شي، يصير عندك كتمة في النفس، هيكي تضطر تعدى لدكتور.